Ni maru ah rsilo beñ re basquet por que nic si nac ni a ni nu rsilo beñ re nu ste caro pues ti galdi che beñ por falta de habeces sheta meil ah ti galdi chishi lo beñ ste caro lla re nic nde nac costumbr steñ beñ basquet sa ni riit beñ re nic si nac ni rsag lso ra beñ re vay cad ra loni chi rac loni cat te lleich pur ah chic ra ni ru ra basquet pur nic nac ni- ni nac rsag lso ra beñ ra ca ra loni ra lleiche ra bsiñ ra re ra ca ra lleich gash re pues pur basquet nac ni ru nic nac ni maru ni ruñ loni par re par canu re pues ri beñ rishi lo beñ pues tiemp re na ba run beñ gan ah meil rum beñ gan chasi roo biu raa <hesitation> biu ra jueg cashi pur madrin nac ni liston si rca ro lso ra beñ per mas sic se ra beñ masa siic ni ra beñ se ra beñ nu ra lleiche re sic ocho horas rsa beñ hui masa nic si se lluñ ra beñ gan mas com ni riit ra pues rgac lsoa rashi riit rashi. Shet ladi ta cano meil guñ rashi gan nic la liston si rca lo shaab ra beñ chic por si nic se rashi rsa ra beñ ocho horas dep shí hui la per a sic rsag lso beñ ni nac ra beñ ni ruñ ra deport lla na pur meil nac pur meil ruñ ra beñ gan preim ne sa biu sa preim goon rsu ra beñ primer lugar segund ru te ah chiib nubuelt tercer pues te am choc beche te meil beche nu ru asta cuerto lugar chic rna lsoa chic ru ra madrin chic ra lla nu sa beñ sa na nu ra beñ ni cayun ra ah donar rsu rashi te sorpresa ru rate premie chic pues meil rum beñ gan nic na ni sa re costumbr nac rdob meil lleich lla beñ i- beñ lleich com ru comision nic ne ge lac gac preim primer segund tercer nac ni ru pues chic ne rri beñ ne ge ra beñ lleich ne ge lac su ra cat te lugar pues rdop meil chic rri cuent dop meil lleich pues lla nic nac ni rac preim chic. Nu si buelt nic na shet ladi segur di nac nic nu si buelt ni ru- ru te ni ruñ donar ya <hesitation> per lo primer ni nac ma ru nac beñ lleich nac ni rdod meil nic nac ni rac preim ni ru na re nac ru juega pur loni cad is la ne res loni re rac veinti cinco jun julio nac bispr re veinti seis rsalo jueg chic basquet veinti siete choon shí ru jueg choon shí veinti ocho nac ni ru final vay lla ni rilo chic lla roc rca ra beñ preim ru musc shí luit nic chic chine rilo jueg rol ra musc rca ra beñ preim ra te chin chilo chic ne cayol ra musc te a jarab rilla ra beñ ra te ru rquiech ra shi duls rquiech ra shi sic nac ni rllilo jueg re don es cashi roo mas ru rsag lso beñ llal riit com chic sheta car rre sheta rri ra beñ pues nic si nac ni ruñ ra beñ pues lla na ni ru car o bseiñ shilo rni beñ internet na pues ra biñi uishi rsag lsone nu si buelt riit ra shi. Rsa lo rashi pur lo celular na uishi re ra biñi ni riit na mertis ri siit ra biñi na ti shigan lla na pues ri rashi per pe nunk rashi llan te lugar vay casi ri lluñ cari shi participar pe hui pur ah <hesitation> sheta nac rashi com iushi ruñ rashi entrenar pu- pur la hor chic rdod rsa sa rashi riit rashi rquin te entretador ni gap por que siga casi ni shel tis riit rashi tira shi gap jueg vay por par ta na re o nic fuia snilo riit rashi nu latni ruñ rep shi chene nu latni riap tis shi te shi kiit teblo tesi nivel com lugar la ca ba nu hui tiop canch nu vay ro idoö rec chic ru rec ro- ro lliú rec ral canch la ca ne nu par lugar la ca ne nu par riit ra beñ canch futbol ra hui mas com sheta riit ra biñi futbol re vay sheta rsag lso rashi tal vez futbol lla canch hui la ne llet sit ca re biñi ne sob ga sop shuiñ ri sit ra biñiga pues rquin deport hui nic nac ejercis ni ruñ beñ nic nac ni maru rquin chic ru ah <hesitation> depende. De gust tseiñ la vay bal rsag lsoa jueg pues sic nac ne shitis jueg mas que deport steiñ la nic nac.